ସାବୁନ୍ର ଉଦ୍ଧିଶ୍ଯୋଂ କୌନ ହୈ ଇତାଈ?। <hesitation> ସାବୁନ କୋ ହମେଂ ଖୋପଡା ଧୋଯା ପାଈଂ ଏବଂଗ ଅଧ୍ଯାଲା ଟାଇମ ରେ ସୋରୀ ରୋକୁ ସୋଫା କରିଯା ପାଈଂ, ଵିଭାର କରିତାଓ <hesitation> ସାବୁନ କୋ ହମେଂ ହାଥ ତୋ ଧୋଯା ପାଈଂ, ଉଦ୍ଧିଯା ଵିଭାର କରିତାଓ <hesitation> ସାବୁନ କେ ଵିଭୀନା ପ୍ରକାର କୀମିକଲ ଵିଭାର କରିଯା ଦୋରା ବନା ଜାଯତା ହୈ ଏବଂଗ ସାବୁନ ଵିଭୀନା ପ୍ରକାର ରେ ଉଧ୍ଯା ହୋଯତା ହୈ।